Karazagna desera le eky: misy desera vônkazo na fruits ôhatra fotsy, ampalibe, <hesitation> voangy, pômy fô misy desera ndreky koà ôhatra gatô, karazagna cookies regny, mofomofon-draha, mofomofo mamy regny.